اکھ وہیل بیرو ہیکہِ گوٚب بوجھ تُلنَس منٛز مدد کٔرِتھ تِکیازِ یہِ چھُ وزن تقسیٖم کرنہٕ تہٕ تُلنہٕ خٲطرٕ ضروٗری طاقتٕچ مقدار کم کرنہٕ خٲطرٕ زٕ سادٕ مشینہٕ استعمال کران: